Injo nakke punna disuro ammile <hesitation> arakaga malli motoro atau malli oto, <hesitation> punna dipikkiri-pikkiri iya arakangi malli oto, tapi punna kupikkiri bajiki kupikkiri lantangi pole nah nu sikiddiji doikku araka tossengi malli motoro iya, ngura mia pakunjo, injo motoroa <hesitation> dipaharrungi i <hesitation> dipakahambangi sikiddi langsungmi dipake, otoa nampaimi dipaharrung iyapa injo njo na kulle dipake i tassijang pi atau rieppi tallung pulong meni, <hesitation> punna lansulukangki intu anre tu pole nah a lampaki ri pasara tiba-tiba la ngalleki oto, pasti ntu motoro eh injo kupikkiri njo, punna motoro tassiapeji dipagaha lante maki dipasara atau tiba-tiba ntu mae rie lampa dihalli ridallekang injo lorong-lorong balla a injo, <hesitation> malliki mae <hesitation> kopi e motoro ntu, anre ntu pole oto langsung nipagaha, <hesitation> jadi injo pole njo anua njo, motoroa, <hesitation> dipake lampa njama, kah nu tassiampe ji, kah punna oto, hoo punna kusarring punna macetmi rajjing maki lalo-lalo, punna motoro mannaki ammolong kanang molong kiri, nu kulle njos, njo lalo-lalo njo selap selip injo ri anua. Ri otoa rampi na, manna ntu pole mai oto tere ridallekangna eh nalallo to injo pole nalambung injo lambung kiri i, nah injo punna oto, oh belah <hesitation> sikali lambung iya tajjeppekki njo mange ri anua ri oto bakka a, nah iyami njo motor kulle napake langsung intu mae urangkah, <hesitation> intu mai bijayya, nah punna iyami njo saning punna motoro tiba-tibai labbusu bensinna, tiba-tiba a jeko olina, iyami sarring kusarring njo motoroa ara kalea kusarring kupela.